<noise> rô Karazan̈a pisitasy haiko zen̈y, misy karà ôtriny hoe: pisitasy an̈'ala àby ren̈y, pisitasy hazo, misy raiky maventy àby ren̈y mena maventy àby ren̈y, misy kà madiniky, <hesitation> karà zen̈y lay haiko amin̈'ny pisitasy.